Injo mae ri kampongku, <hesitation> ruaji i njo mae musim, punna talia ntu pahosi, parallo, punna pahosi i, iyanjo natabai <hesitation> awal tahun nah ah <hesitation> ahiri injo tahunga, punna parallo i ri di tanga-tanga tahunga njo nataba, iya tapi iyami injo punna pahosi i di ri aunnam ri awala tahunga nu kusarring kukuamo apamo inne mae, <hesitation> te pakua <hesitation> tala kulleki ansulu-sulukang, <hesitation> biasana njo tiba-tibaja pole njo pole oh banjir i maing injo pole njo agassing pahosi i iyamo njo sassanga anre rangko gassing jujaimi naung, <hesitation> maing injo pole gassing mati lampui, pa talia ntu rie koslet ri balla na taua, <hesitation> koslet isse pamancara, maing isse koslet pamancara, <hesitation> anunna isse pln a, oh punna parallu i, punna parallo to isse oh hambangna alloa iyato njpo pole di tanga-tangana to pole taunga na rie iya, oh iya punna habangi alloa, pakkaparrisi ulu, biasa injo tiba-tibaki napakase, biasa tiba-tibaki njo rammusu padai kusarring nu garring nu ngura. Tapi iyami injo punna paralloi, <hesitation> arangko ngasei intu pole anua eh, arangko ngasei pole ntu mae apa arangko ngasei intu pole kaloroa e, <hesitation> ballo-balloi punna kaloroji rangko, injo punna buhungmi rangko iya ngkua tere maki la ngalle ere, injo biasa njo pahulu a, anaung nase i mae ri ram, ri anua ri pabiringa lampai anrio ka anremo ere rate ri kampongna.